نتفرج على فيلم خير، من ساعة ما كملت قرايتي ما نحبش نشد حتى كتاب <laughs> ما قرينا، <hesitation> نحب الافلام <hesitation> خاصة كي يبدا فيلم باهي ويبدا في قصه حلوه ن- نحب نتفرج عالفيلم خير، ما عادش عندي قدرة باش نقرا كتوبا بالكل، كل ما نشد كتاب نحس نتفكر يامات القرايه والمراجعة ن- نتوتر خلاص ما عادش نجم نكمل، إذن فيلم خير حتى لو كان يبدا قصه وعاملينو فيليم نتفرج عليه فيلم.